मी चुकां केवाय रनपाक वैताय पण गेल्यार माजे काँडसून काई ना काई गडबड जाऊपाकत जयी। एकदा मी नुर्त्याक भजताना जायील करपायली आनी ती सगली कळी कळी जाली। आनी तिची चिन्हात कशी येयना जाली धून धून सुधा। मागे मी लिम्बु आनी सोडा खार घेतलो आनी तो मिक्स करून त्या काईलीचेर घासलो आनी तसात दोवरला मत्सो वोगोट आनी मगेर धूळा <hesitation> साबन लाऊन ऐदानां छो आनी मगेर ती सगली अल्शिक ईली।